Nol valu hitu, telu ne dua, lima hulu sio esa, nol hitu hulu dua, nol valu esa, dua esa hitu, nol sio dua, telu dua lima.